Барои ман арфа рамзи нафосат, сулҳу оромӣ ва ҳусни табиат аст. Овози арфа ҳамвор, мулоим ва ширин аст, ки гӯё гулҳо мешукуфанд ё об дар ҷӯй ҳаракат мекунад. Арфа бештар бо муҳаббат, ҳикоятҳои қадим ва олами афсонаҳо алоқаманд аст. Вақте овози арфа шунида мешавад, дил ором мегирад ва фикр ба олами зебо ва ором меравад.